मिणका पानी आऊ जमिन दुनु ठाउँमे रेहेसिक्ना प्राणी है। मिणका <noise> खासकर्के बर्खाके टाईम मे दिखाई पर्तियाँ। एनके खास विशेषता कह्लेक एनके जिभबहुत लम्बा रह्ता। जौनकी येने अपन खानाके तहिन <hesitation> अपन खाना प्राप्त करेक तहिन <hesitation> प्रयोग कर्तियाँ। जस्तेकी कुई किर्मा होइल <hesitation> थोडीदुर बैठल हे कह्लेसे ओईन अपन जिभ लैके तानके खाई सिक्तियाँ।